I Singapour ndraiky <hesitation> Singapour, Singapour io ndraiky resaka pays aziatika zany zio. Io zany anisan'ny pays somary tsy de afaka zio taloha teo fa taty afara izy io tonga saina aby donko laolo jiaby tam'tanàna tao, lasa nivoatra zany ndreo taty afara e, lasa pays développé zany izy aty afara dia lasa lasa site touristique, lasa ts- mazoto zany olo mandehandeha any, karakaraha zany.